Livi su'u xi jna-ini su lo livi koo ye chinasu xi nanini ni nka katuui ke'e, <noise> te kaai lita te nanini nka a nde jue'eso xijoña'ai jue'e, te ko livi ye tilu naá xi ñatu nka ñatu nka tai lo kundekanchii.